پلائرز کا اصلی کام آبجیکٹس کو پکڑنا، ٹویسٹ کرنا یا کٹ کرنا ہے جب ہم چھوٹے ریپیرز کرتے، الیکٹریکل کام یا ڈی آئی وائی پروجیکٹ کرتے، تو ہاتھ سے پکڑنا مشکل ہوتا لیکن پلائرز سے گرپ سٹرونگ اور پریسائز ملتا ہے نیڈل نوز، سلپ جوائنٹ یا کٹنگ پلائر ہر ٹائپ کا اپنا یوز ہے، ایک دم ورسٹائل ٹول ہے اور سنو صرف پکڑنا ہی نہیں وائرز کو بینڈ کرنا، سمال نیل یا پنز کو نکالنا اور کٹنگ کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے ہینڈل کمفرٹیبل ہو تو ہاتھ تھکتا نہیں اور کام ایفیشنٹلی کمپلیٹ ہوتا پورٹیبل بھی رہتا، ٹول باکس میں ڈال کے کہیں بھی لے کے جا سکتے اوورآل پلائرز ایک بیسک اور ایسنشل ٹول ہے، گھر کے لیے، ورکشاپ کے لیے اور ہر جگہ کے لیے الیکٹریکل کام کے لیے گرپ سٹرونگ، کنٹرول اور پرفیکٹ کام ہوتا بِنا پلائر کے سمال فکس کام کافی مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہوتے ہیں